كنعتقد ان دراسة الاداب شي حاجة اللي مهمة حيت هي اللي كتخلي المجتمعات تطور اكثر اخلاقيا او تخلي المجتمعات كترقا لواحد المستوى اخلاقي عالي